Ingye endeke yayi nganza iyisyabya ndeke nganasyabya nayi mundu. Ngumbi ngakabutha abana bayi nabu ibabya ibayighomba ngu muthwabuthwa namama oyuwene. Ingabi ingabithegheka ebindu ebi- ebirindeke, ingabiribakolera ebindu ebyuwene nuku bakaghenda okwasuku okwithendekero ibanganathwalha ngemugati nekasente <hesitation>